Aa opena omupopyo tauti opena eyooloka pokati kohombo nohango ohango ohaixulu yoo ohombo taitwikile iyaa ota shiikwatelele nee kutya ovanhu moshivilo ovalimo ngahelipi oshivilo eshi sholela osheshi shina ovanhu veuditafane ovanhu vena ombili ovanhu veli mewi limwe kamuna okudana omunu teya tadana ndee otaumbu mukwao omushe toti ngoo ai eyi otaidana nee ndee mboli ota twile mukwao meembululu eshi ngoo tashikeya nee ngahenya aaye fyee nee twokoukwanyama omufuko wetu ohatwii naye voo venya otavati aaye wetu ihayi ovatameka nee okulula omalaka tavakondjele omufuko kutya otakanangala peni moinima nee aishe oyo ngenge owekiihanga muana omananafano efiko oopo osho itashiifanwa kutya efundula lokonumba olali liwa ndee efundula oleli lina elandulafano lokutya Nena eli vokombinga yomumati vati ovo vahala okushinga okakadona kavo otakutiwa oo aaye navekemushinge temutwala kongeleka temwaalula keumbo lomumati iyaa mongula vati nee vokomumati ovo tavashingi kapena omananafano asha kapena eshi nee vadja mongeleka takutiwa ituyeni momuti natwiipeni omaano kapena omaano taayandjwa ena mbishi eli mokalwiyo ile eli moshiitoo tashiyandjwa ashike nomitima diwa muna ashike ombili nehafo ngaashi ovanhu sheveendifa tavaimbi oshike shetweeta hano nee paife otwa kakala nee tuna ovanhu veli mohango veuditafane vahafa kavena kutya olye ahanduka eshi okaana kaye takayi koonumba itekayandje nomwenyo walindimana ngenge ovanhu aveshe oveshiningi nehafo otakutiwa ohoo ohango oyo otweilile ndee novanhu eshi taapewa tambuleni mulye pehana kutya ai oye naana oo wokoo shishiiveni opo wali koshingobele natango oweya omu hano ototi ngenge inokuta keumbo leni omo toya ukutile omu ngenge kapena oitya ili ngaho oyo ohango ashike iwa Ndee ngenge nee owahange nee oove tuula anhu ngaho nena aapo kapali ohango novanhu eshi taakadja aako otavati ee okongoo twaile ndee omalaka ngoo kwali hatuulwa aako waa umm takutiwa hano komaumbo eni ihamuli ndee ovanhu tava shuna noikulya yavo nokuli ili meehauto davo taikaningilamo nai shaashi kapena ou teili hano otashiti oyo kaifi ohango ndee ngenge otoyandje kutya ovanhu aveshe vokomukunda otenda yeni oyeyinya ili mwinya indeni mukalye nongenge omwekiihanga pamwe umwe inakuta naalukile meumbo omu natango oikulya yeni omo ili kakele koshingobele shovaenda inamuyako ohango ina elandulafano lili ngaho oyo tayiifanwa kutya ooho apa opali ohango aapa